Bora ya- ya- ya bora niku ku- kuheshimiwa kuliko kupendwa. Kwasababu mtu ana kukupenda kinafki lakini kunaa hana adabu na wewe. Lakini akakuheshimu mala akala nihaku kule twaheza hahai, kwahiyo hechila haikutuboa.